Ny mixera ndraiky ediny matetiky voankazo regny tegna ampiasagna izy aminao le agnamboatra jus regny de le voankazo tapatapahagna madiniky de arotsaka akao de asiagna rano kely ndraiky siramamy kely de <hesitation> branchegna amina courant aminjay mixera i afody de tonga de mandeha izy.